کاغذونه او یا هم د کاغذي ورقې هغه مواد دي څې د نباتاتو د حجراتو د تجزیې نه په فایبري شکل د اوبو په واسطه باندې جوړیګي او انسانان یې د مختلفو ا، کارونو دپاره او یا هم د لیکلو دپاره کاروي.